طبعًا مكونات الرئيسية كمبيوتر تشمل المعالج الذاكرة العشوائية القرص الصلب اللوحة الأم كرة الشاشة، مزود الطاقة ،ونظام التبريد كل هاي المكونات تشتغل مع بعض، وتخلي كمبيوتر يشتغل بشكل سليم.